Ta hebi biredi ma sai ketta a hirsi sai tefa liddi sadin, e haako salak, e lalaje, e tumatur, sai bila caaka birediji maada nden ca'aa e nder nebban. So biridi maada sa'ake sai jiffina ngadda laabi maada ketta.